عشان تغير إطار السيارة والدراجة خذ الأدوات مثل العج - مفتاح العجلات ورافعة. بعدين ترفع السيارة والدراجة ثم تشيل العجل القديمة عقبها تركب الإطار الجديد وتشد البراغي زين. إذا كنت تشتغل على الدراجة تأكد إن الإطار مو ثابت وتدور العجلة. بعدين تنزل السيارة أو الدراجة وتشيك على كل شي، والحمد لله صرت جاهز.